Palla, buuwaa, hikrɗaa, ufaɗaa, thibb, unkwah, uɗiff, tihs, vasdambaɗ, klaw, klawa thmkyik, klawa taw buw, klawa tar hikirɗ, klawa tar ufaɗ, klawa tar thibb, klawa tar unkwah, klaw tar uɗif, klaw tar tihs, klaw tar vaslamnbaɗ, kulbuu, kulbu tar pal, kulbu tar hikirɗ, kulbu tar ufaɗ, kulbu tar hikirɗ kulbu tar ufaɗ, kulbu tar thib, kulbu tar unkwah, kulbu tar udif kulbu tar taw, kublu tar vaslambaɗ klatim kyik kla pal, bu kla tar hikird, klaw tar ufad, klaw tar thibb, klaw tar unkwah, klaw tar uɗif, klaw tar tihs, klaw tar vaslambaɗ <hesitation> kul ufad, kul ufad pal, kul ufad hi kirɗ, kul uda thib, kul ufad unkwah kuu ufad, udif, kul ufaɗ tihs kul ufud vaslambaɗ, kuth thib, kul thib pal, kul thib buu, kul thib hukir, kul nhib. Kul thib thib, kul thib uɗif kul thib tahs, kul thib vaslambath, kul unkwah kul unkwah pal, kul unkwah bu, kul unkwah hukirth, kul unkwah ufaɗ, kul unkwah thib, kul unkwah uɗif kul unkwah tihs, kul unkwah vaslmabaɗ kul uɗif, kul uɗif pal, kul uɗif hkirɗ, kul uɗif ufaɗ, kul uɗif thib, kul uɗif thihs, kul uɗif vaslambaɗ kultahs, kultihs pal, kultihs buu kultihs hkrɗ, kultihs ufaɗ, kultihs thib, kultihs unkwah, kultihs vaslmboɗ, kulvaslambaɗ, kulvaslambaɗ pal, kulvaslambaɗ buu, kulvaslambaɗ hkrɗ, kulvaslambaɗ ufaɗ, kulvaslambaɗ thib. kulvaslambaɗ unkwah, kulvaslambaɗ uɗif, kulvaslambaɗ tihs, kulvaslambaɗ buu kul kulvaslambaɗ, drmka.